Unam emi nkudde nte ke opon akan ke kpukpru mm’unam ke efuri arimbud edi isantim, ntak ndọhọde ke isantim okpon akan nkekude ko k’itie ubok ebam ke kalaba, mmakud enañ, edi enye okpkn akan enañ <hesitation> se ifiok nnyenede ke enye okpon akan kpukpru unam kedi isantim okpon akam enañ siak ke nkañ nnyin enañ enehede edi mkpo emi enehede ọyọhọ mi edi mma nkekud sikamde enan emi okponde akam kpukpru unam se nkekudde edi oro unam okponde akam edi oro.